أنك تعيش حياة أخلاقية بدون الدين دي حاجة ممكنة، لأنو في النهاية الأخلاق هي حاجة متعلقة بال- <hesitation> فرد و المجتمع اللي هو عايش فيو، ما بس بأي فكرة دينية. أنت لو في مجتمع ديني طبعاً ممكن حيكون عندك اختلافات مع الناس، لكن في الغالب أنت حتكون عندك أفكار مشابهة لمجتمعك كفاية عشان تقدر تعيش فيو.